Ny fomba tena fanadiovana varavaran-kely: raha varavaran-kely vita amin'ny fitaratra izy, de sasaina amin'ny ranon-tsavony natokana ho an'ny fitaratra. Ary amainina amin'ny taratasin-gazety. Raha varavaran-kely hazo na varavaran-kely vy kosa de sasaina amin'ny savony sy ny rano. De amainina tsara mba tsy hisy ny arafesenina.